Exa, mitsɔ. exa be nya mì dza gblɔ̃, exa mì kplɔna nu kui. Exa ka woe le miagbɔ fiya? Atixa le, <hesitation> ede be abaya be xa le, neti tɔ tsã le, exa ametɔ̃ wã ye mì zãna. Ne mí wɔ edɔ mìatɔwo le aƒeme, mì le nuwo tsom, mì le nuwo dzãm kakakakaka xixeanu keŋkeŋa, miabe xɔxɔnuwo wo ƒona ɖi, xɔxɔnuawoa, ne wo ƒoɖia, mì tsɔna exa ma ye mì dzrenɛ ɖo kakaka va yi na. Exa ma, ne ye tsɔ le anyigbã kplɔm, le aƒe wò me kplɔm, ana be ne ameɖe va va afima, anya be, ame be nɔƒe ye ya. Ame ye nɔna fiya, ameteƒe nyi fiya, exa ma ye ɖena nu ma tsɔ fiɔna ye ma. Exa ye nana be xɔ wo me akɔ, fiyi nɔƒe kpo yi gbe zãna wo keŋkŋ kpoa exa ma ye nana be kɔna ne ameɖekpekpe va, anya be exa le ame ya si be tsɔ pklɔna nu. Atixa, de be xa, neti tɔ exa ame etɔ̃ ma ye mì zãna le miagbɔ loo.